Ny fomba afagna magnome antoko fa mi- magnaja tontolo iaignana sakafo, voalohany malôha tsy mapiasa raha raha ava ava amina vokatran'ny tontolo iainana, vao atao ny charbon ndraiky hazo moaty aveke koa tsara koa raha mbô naturela koa raha ampiasaina de tsy ma- tsy mandoto.